Keekee tari supugesi mɛ ti supugesi la bo la wiili la puan ti bilam tla ti iŋa n de mina ti ba vileŋera. A kelum tara zi'an ti ba guta ti tu yi'ira ti sitia la hu ni gurɛ la sitia la, sitia san ka boi keekee puan aayi a ba'a wa kpe'em, a mi kiŋɛ ta tɔ la nyɛna bayi n ani bee so'ohi koo ba ani bee dutuna la n <hesitation> mina n vileŋeri la puan ti ban sa zi'an la bama han ka bo bini aayi keekee ka nyaŋɛ dɛna keekee. A le kelum tara zi'an me ti a han boti a ze'ele fu wa nyaŋɛ gurɛ bama la la wan suŋɛ fu ti fu ze'ele gee kan lui bee fu ze'ele gee kan saa tole <hesitation> keekee le kelum tara zi'iriko zi'an me ti fu san yeti fu yagelɛ fu ni yagelɛ la bilam ti fu san yagelɛ bilam la la suŋɛerɛ fu mɛ ti fu kan pɔgelum fumiŋa.